Al kayfiyel baktub fiya risal, bashuqul fiya nadum sawwaleyi shqul hana khair, hubas auwalan ba sallim leyya basʼala min hala ha kan be iyala walla walidaina gadin baʼalum gadin afe hadugo bagul lr ha ana shuqulal yom da ka sawweta leyi da al khair da, ana ma bansa fi hayati abadan wa batamanna ana kula Allah ifta leyi da rik.